La ny fanaova teny miafy sarotsy zay da afangaronao ao ny tarehy mariky ny zanatsoratsy ny teboky ny renintsoratsy, afangoronao ao zay, afa-afamadibadihanao anatiny ao.